Ei akonnwa. Akonnwa deɛ boa yɛ pa ara o firi sɛ nnipa nyɛ dabiara ne wobɛtim agyina ntentene anaa wobɛtim anante saaa nti akonnwa boa yɛ ma yɛtim hom. Wokɔnante brɛ a, woba a wotena ase. Wopɛ sɛ wotena ase so ne woannya baabi antena a, ɔnyɛ yie. Wobɛtim aatena fam deɛ nso yɛrekasa yi ebia nsuo aatɔ, baabi a wowɔ yi atɛkyɛ wɔ hɔ, wɔntim mfa wo to nsi fam saaa, w’ataadeɛ hyɛ wo bɛyɛ fii. Nsonsono bi mpo bɛtim aawura wo aama woaanya yareɛ nso sɛ akonnwa wɔ hɔ a,wode bɛsi atɛkyɛ mu ne woatena ase ne wo ho atɔ wo nti akonnwa deɛ, ɔboa pa ara sɛ nyɛ saaa bɛ a bɛyare a bɛntim nnyina hɔ, bɛ sisi yɛ bɛya ne bɛ a bɛaka nyinaa sɛ akonnwa nni hɔ a, asetena bɛyɛ den pa ara firi sɛ bi wɔ hɔ koraa naa yareɛ a ɔyare nti no, ɔntim ntena fam saaa. Fam ne ware ma no nso yɛde akonnwa si hɔ ma naa ɔma mu pagya kakra ne waatim atena ase ama ne ho atɔ no.